וויזוי א פלאנדזשער קען אויפשטאפן א פייפ וואס איז פארשטאפט איז מ'-ס'-מ'לייגט ארויף די ש- די פלאנדזשער אויף די לאך אזוי ווערט עס צוגעזיגלט אזויווי און ווען מ'פושט אראפ האט עס אזויווי א- די שטארקקייט צו אראפפושן <hesitation> און ווען מ'שלעפט עס ארויף קען עס צוריק ארויסשלעפן.